Peshq si peshk shpatë, karp, orata, sojlë e peshk engjëll njihen për sapúrn e tyre e shpissu përdoren ndë kuzhindë. Këta peshq gjedhén ndë ambiente të ndryshme, nga lumenjtë ndë oqeane.